si bee mum nerh ighɛrhɛ si neem nerh ivɛu si bee nerh ku gbɛrawhii zãrhã verhi verhe bemu nerh wii ka tɔɔ itser si gorunga gorha shia rhi verhe <hesitation> mi bema nga nga baa asei nggu mi igu ibɛnga nga gubɛm mum nga ga mi gha shim tunaningguna nga nga shia tonu tunani nggu na mi sisei nggu ker iyɔrh na mɛm ka tɛng na mɛna mɛn nerh ku verhi verhe nggu nerh ku gbɛrawii ĩĩ kpɛ̃m si be mum beminyanga zĩ na dzing ngaba zĩa na asu mi gumibɛnga kuma mi ise sum ngguna nga amma nga ba mi zĩ na adzing si bemum si sesum nggunanga ba si beemi nyaa kuma mi bemu nerh wuwi ka dzaa mum itsũwã ki ze tsũwã yirye nga ka dzamum agɛmum gɛ kpɔm num ngo sarhe. Abingɔ ku wurha kpɔ ngɔ whɛng kpɔ ne ba vɛupo ubin nerha nepa gbɛrɛ awhĩĩ neba verhi verhɛu yauwaaamɛna mum nakɔ mum ki bema mbo mɛma shiki mɛma shiko mɔ nggu nerhwi kani vɛrhi vɛrhe ĩĩ gha boi su mum shur anerh ma gha shur nerha gha shur shikena isei ngu bibsma na mɛnam amma nerh ka ghɛrhi ghɛra si nga boi a shta ĩĩ mɛnam a kpɛ̃ke na dungum si bee hapa nggu rha nga dungum dunguk si bee mum ner ku gbɛr awhii si bee mum hapa nggur rha nga nu mum ki hapa nggu nerha gɔma mi sisei sum ki yikam dom bai zĩm nga rherhu nga ubin kpi ki si bee nggu kpo rha mɛna mum ko ngamɔ nga shur shiyo rru tunani nggu rha nga mi shim nu tunani nggu na nga <hesitation> ubin kpo mum ici bema.